Aja vaera aputu ketɨ, aikuata ko ketɨko ajatava, aikuata kia tëtä, mbovɨrako aipotata korepoti, mbaerako aipotata aesa, akevaera, jare aikuata ajatara seaïño ani kiandive, jokuako aikuata tenonde